Te we'e kuetiyi, ndida <noise> nwixa taxtinati te kidawati ñu tawu, daati, <noise> ñu tawu daati, ñu ñawi daxa kuetiyi. Ndida <hesitation> taxtinati, te kidawati nde'eni ko da'a kuetiyi